Da sarosarotry avao, fa e gne mitady raha mampihempo moa zany da ambony gne ambony gne rano gn'egny miepo ambony gne rano gn'egny nefa, la ohatry ke amigne andro misy masoandro io da may da sy mainsy mizoso agnatigne rano agny avao anao mangala manaranara, izay gn'hitako tena mety hoe misy karazane lakagny zany da ambogne lakagny eo mipetraky, izay e mahavotry.